<hesitation> vǝ́ yeh yee tʊwɛɛwǝ wǝǝ, mɨŋkɨsa mɨŋ yeh tie wǝ le eyekǝ wǝǝ, gɔfɩwaarǝ wǝ́ yo tu naa amaa okokowaa. Wǝ́ yo tui la naa ya lɛ wǝǝ, yǝ ŋ fɩ atʊkpɔrɔɔye lǝ pǝ nyarʊ Vǝ́ yǝ fɨ atʊkpɔrɔɔye yǝ pǝ nyarʊ oturu ya tɛɛ wǝtɨtɛɛkpǝwe. Wǝ́ a la tɛɛ wǝ́ ya lóo ruuru wǝ ŋ kpii wǝǝ. a mɨ kpii wǝ la mɛŋwǝ kpeerikpeeri a mǝ kpii wǝ la mɛŋ. Vǝ́ wǝ le rieeri mɛŋwe wǝ le kpii wǝ la lɛ wǝǝ, oturu ǝ lǝ fɨ wǝ o lo toŋ. Wǝ́ a lóo toŋ wǝ a lóo toŋ wǝ wǝ ŋ mǝ kpɨ wǝ ŋ mǝ kpɨ oturu ye kpii kpacatoo rǝ mǝrǝ we. Wǝ́ wǝ ya lǝ́ǝ kpɨ wǝ ya lǝ́ǝ kpɨ wǝǝ, wǝ ŋ pe ye mǝŋ wǝ le yee gomaa rǝ mǝrǝ we kpekperee, wǝ́ wǝ le ye gomayǝ a kpaanɨ wǝ ǝ tɨnɨ ɖɨgaalǝ wǝǝ, oturu ǝ lǝ fɨ apɔŋmwɛɛrɩpǝ. Apɔŋmwɛɛrɩpǝ wǝ́ ǝ lǝ fɨ e le kpii rǝ ɖaŋsierǝ o mɨ blu wǝtɨtɛɛkpǝwe a lóo blu wǝtɨtɛɛkpǝwe rɩyɩrɩyɩrɩyɩ oturu ǝ lǝ pǝ fɨ apɔŋpwe ǝ lǝ fɨ e le kpii wǝ́ ǝ lǝ fɨ apɔŋwe ǝ lǝ fɨ e le kpii wǝ́ a láa kʊla, a láa kʊla wǝǝ, oturu ya wǝ láa ta ya wǝ láa ta. Wǝ́ kɨ la kaalɨ ɖɨkaalǝ oturu ǝ lǝ fɨ tʊwɛɛwe olo ru koruwǝ a mɨ wɛrɛ wǝ la mɛŋwǝ. Vǝ́ a la wɛrɛ wǝ la mɛŋwǝ a mɨ marǝ wǝ a mɨ marǝ wǝ oturu wǝ le yee tʊwɛɛ yǝ ŋ fɨ le mɨ wii. Wǝ ponu ŋpaŋpa wǝ koonu ŋlǝ ǝkpǝǝpǝ kǝ́ wŋ wǝ wǝ́ yóo pwo kpǝǝtʊwɛɛwǝ ǝŋ.